طبعا، مفاتيحي، لأني أسترجعها أسهل من التليفون. مفاتيحي لو ضاعت، أقدر أبدلها أو أقدر أني أطلع نسخة عليها. لكن التليفون عليه بيانات وعليه أرقام، ما أقدر استبدلها لو ضاع.